Ndimbá, mbóó, a̱jma̱, atsú, akhu̱, witsu, majŋu, migiñuꞌ, mbá skíñúꞌ, gu̱wa̱ꞌ, gu̱wa̱ꞌ i̱mba̱mu, gu̱wa̱ꞌ i̱jma̱mu, gu̱wa̱ꞌ i̱tsu̱mu, gu̱wa̱ꞌ i̱khu̱mu, gu̱wa̱ꞌ witsu.